<hesitation> וויזוי א ספאנדזש קען ארייננעמען <hesitation> וואסער איז אז ס'האט א באנטש קליינע- אסאך קליינע <noise> לעכער און די וואסער קען אזוי אריינגיין אינעווייניג און ס'ווערט מער ארויפגעצויגן- אריינגעצויגן, און <hesitation> נאכדעם ווען מ'קוועטשט עס אויס קומט די וואסער ארויס.